.<...>Marooo ñy karazan-tsatroky mety ho hitan-tsika: -Misy ñy satroky bonetra ,misy.ñy iisakey satroky satra. <shushes> ,misy ñy kasikety ,misy koa ñy satroky goloboky ,misy ñy satroky pisapisaky ,misy koa ñy satroky iii kôton.